ойыншықтардың сан алуан түрі сатылымда қазіргі таңдау көп
таңдаудың тым көп болғандығы да адамды шатастыратын сияқты
қымбаты сапалы арзаны қауіпті деп бөлеміз ғой
бағаның әсері бар бірақ барлық жағдайға қарсы деп айтуға келмес
саған жағу қиын сияқты бағдарламаны бастап өзгелермен бірге анықтағанымыз жөн болар
бұл пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлнәзия жалғасқызы армысыздар
олжас сенің балалық күніңе оралайықшы
жалпы осы бала кезіңде қандай ойыншықтармен ойнадың
менде ойыншықтар аз маз ғана болды
кей кездері тіпті үйдегі әкенің ы құрал саймандары да ойыншық болып кеткен мхм кезі болған
балалық шағын қызық емес болған сияқты ғой
жоқ мен қызық емес деп айта алмаймын
ыыы өзім үшін балалық шағым көңілді болды
кез келген ол заттың барлығы ойыншық болатын ғой маған түсінікті
ортамызда бал қаймақтарымыз отыр екен
сұрайықшы жалпы бүгінгі ойыншықтар қандай екен біздің балаларымыздың немен ойнайды екен есімің кім болады інжу мхм
қандай ойыншықтармен ойнайсың қазір
кукламен мхм құрастыратын ойыншықтармен әріптермен әріптермен мхм
әріптердің барлығын білетін сияқтысың ғой білемін ааа жарайсың
иә бізде ортамызда тағы да кішкентай бөпеміз бар екен айдана жасың нешеде алтыда
жасың алтыда қандай ойыншықтармен ойнағанды жақсы көресің
куыршақпен үйіңде қуыршақтарың көп шығар иә
қанша қуыршағың бар оннан асқан
шегі жоқ сияқты ғой қазіргі бәрінде ойыншықтар жеткілікті болар
ыыы дүкенге барған кезіңде міндетті түрде алдыртасың ба
кейбір кездерде кейбір кездерде
алып бере ме сұраған затыңды анаң иә алып бере ме
бүгін біздің ы студиямызға бір қуыршағыңды алып келіпсің иә көрсетсең бәрімізге иә
а есімі кім болады әсел
әсел әсел есімі тамаша
бұл қуыршағың ең бүкіл қуыршақтарыңның ішінде ең сүйіктісі шығар енді иә неге
өйткені бұл қуыршақ сөйлей алады
сөйлей алады ма
қай тілде сөйлейді қазақша мәссаған
біздің уақытымызда бұндай қуыршақтар тіптен болған да емес
өзімізде бір ғана қуыршақ болған бала кезімде есімде
бес жыл ұстаған қуыршағым болған болды
қазіргі жеткілікті ғой
неше түрлі ойыншықтар бар ғой
жалпы ортамызда ата аналар ыыы ойыншықты алып берер алдында неге назар аударасыздар иә гүлдәрия аха
осы балалар үшін біз ойыншықтан ақшамызды аямаймыз
бірақ сол ойыншықтың сапалы сапасыз екеніне көзім жетпейді
бірақ осылар әпер дегенін әперуге
иә ойыншықты баланың өзі таңдауына қарай аламыз ғой негізі былай
жағдайға қарай алады енді көпшіліктің жағдайы бола бермейді ғой
мысалы менің і балаларымның жасы әртүрлі
ы қызым мысалы і кіші кезінде ойыншықтарды қалады ы сұрады
қуыршақтарды сұрайды сосын құрастырма ойыншықтарды сұрайды
ұлым бар ол да құрастырма ойыншықтарды жақсы көреді
ал кіші қызым үш жасқа толып қалған ол өзінің қалағанын алғысы келіп тұрады
сонда кіші қызым мысалы жерге жата қалып магазинге кірген кезде бірінші сөреде ойыншықтар тұрады
не балалардың ыыы назарын аудартып тұрады
сол кезде не істеріңді білмейсің
енді соны алып берейін десең сапасына қарасаң қытайдың ойыншықтары кейбірінде тіпті кәмпиттер араласқан болады
соны алып бергің келмейді
еріксіз баланың шыңғырғанына қарап жаңағы жылағанына мазасызданғанына қарап елден ұялғаннан кейін ала саласың
сөйтіп мен де басымнан өтті бір жағдай
сөйтіп ала салып балаға өзінің қалап тұрған ойыншығын үйге келіп оны аузын салып не істеп ойнағанын білмейміз ғой мысалы
сөйтіп ауыз жағына аллергия шығып кетті түсінікті
мен осы орайда сұрағым келіп отыр біздің студияда жалпы бүгінгі таңда ойыншықтарға көңілі толатын ата ана болмаса ата әжелеріміз бар ма екен көңілі толатын
қазіргі заманда ойыншықтарды ыыы таңдау ол ата анаға емес ы балаға байланысты деп ойлаймын
мысалы ыыы кез келген сәби ыыы көгілдір экраннан көрген і мультфильм кейіпкерін алуға тырасады иә баршаңызға
кез келген жаңағы роботтар болсын үлкен машиналар ыыы
сәйкесінше дүкенге кірген кезде бала өзіне ұнаған жаңағы күнделікті теледидардан көріп жүрген кейіпкерін алуға тырысады да
ал ата ана бұл жерде тек қана оған ыыы баланың көңіліне қарап ыыы алып беруге ғана сол өзінің қалағанын дәнекерші дейсіз ғой ортада иә ортада
ы қалай дегенмен де бала жаңағы ыыы өзінің көрген кейіпкерімен сонымен ойнағысы келеді сонда сіздіңше ыыы ата ана қайсысын келе таңдайтын ойыншықтар ол балаға ұнамауы мүмкін
ұнамауы мүмкін бала қай ойыншықты таңдайды ата ана соны алып беруі мүмкін
ммм көбінесе солай деп тұрсыз көбінесе солай
мысалы ііі осы кісімен келіспеймін мен психолог болып жұмыс істеймін балабақшада
ііі неге неге неге келіспеймін мен сізбен
өйткені бала әрбір ойыншықты көрген дүкенде полкіден ал мен осыны алып шығамын дейді
жоқ ондай болу ыыы рұқсат балаға бермеу керек
бірақ та ол баланы жылатып тұрмаймыз ғой біз ыыы мхм үлкен орта ыыы дүкенде тұрғанда
сондықтан алдынан ала мен ойлаймын ы ол бала қандай ойыншығын алғысы келеді ана ііі мультфильмнің кейіпкерлерін көреді ғой
соларға үйде балаға сипаттама беру керек
мысалы мынау ыыы кейіпкер ол ы жақсы
мынау значить бұның қылықтары жаман ол жақсы нәрсе ісватқан жоқ
мынау адамгершілігі мол екен ол жақсы ыыы кейіпкер деп түсіндіру керек дейсіз түсіндіру керек балаға
дүкенге кіргенде көреміз ғой толып тұр ойыншықтар сапасы жоқ ол ойыншықтар
ол ы сіз бірден барлығының сапасы жоқ деп айта аласыз ба
ыыы бәрінің сапасы жоқ деп айта алмаймын
но бірақ та көбісі қытайдан жасалған әкелінген ойыншықтардың сапасы жоқ ол біріншіден
а екіншіден ол баланың денсаулығына әсер етеді
мына кішкентай бала қазір тәй тәй басып жүрген кезде ол өмірмен танысады вот
біз білеміз қандай ойыншық күрделі қандай ойыншықтың зияны бар мысалы баланың ыыы несіне денсаулығына
соның барлығын біліп отырып біз әрқашан да ыыы сапасына қарау керекпіз
әрқашан да ыыы қандай күрделі жағдайға алып келуі мүмкін
соның ііі ұсақ құралдан тұра ма не қандай несі бар
жұта ма жұтпай ма оған аузына сала ма қай жерге апарып көзіне сала ма мұрнына сала ма құлағына сала ма
соның барлығын білу керекпіз алдын ала
біз ересек адамбыз
сондықтан оның барлығы мынандай ыыы жай ғана жағдай емес таңдау мхм
соның барлығын жасына байланысты және де ойыншықты таңдау үшін
бізде қазір ыыы сөрелерде таңдауда осындай сіздің жаңағы келтірген талаптарыңызға сай келетін ойыншықтар жетеді деп айта аласыз ба көп деп айта аласыз ба
ыыы бар жетеді
ыыы сапасы да ыыы бағасы да жақсы мысалы ыыы алуға да болатын ойыншықтардың ы көп қазіргі уақытта
таңдап ата аналар таңдап беру керек балаға негізі арнайы сыйлыққа болсын мысалы арнайы өзіңіздің балаңызға аласыз ба оның барлығын әрқашан да таңдау білу керек
сіз жаңа айтып отырсыз ыыы мұрынға салады құлаққа салады ұсақ заттар дейді сіз өзіңіз кездестіңіз бе осындай жағдайға
ы бұл енді жағдаймен кездесіп тұрамын мхм жиі кездесіп тұрамын
неге десеңіз кішкентай бала ол әлі білмейді қандай күрделі жағдайға алып келетінін
мысалы аузына салса да жұтынса да ыыы тыныс жолдарына кетіп қалса да ұсақ түйектер сол ойыншықтың
соның әрқашан да біз өзі ііі бала немен ойнап отыр қандай ойыншықпен ойнап отыр оның барлығына көңіл аудару керекпіз
нақты тәжірибеңіздегі бір оқиғаны келтіріп кетсеңіз
ііі нақты тәжірибе мына ііі қазіргі уақытта электронды көп ііі ойыншықтар бар
соның ішінде ііі батарея бар иә вот
ол батарейді бала жұтынса ол өңешке барып тұрып жабысып қалады
мхм окисление бергеннен кейін ол балаға бір жағынан күйік береді өңештің жұтқыншақтың күйігін береді
әрі қаратай тағы да күрделі жағдайларға алып келуі дейін ііі болуы мүмкін
бізде і ақтөбеде сондай бір оқиға болған ыыы естіген шығарсыздар
ыыы осындай кішкентай батареяны жұтып алып ыыы асқазаны күйіп содан кейін ыыы оны бірден байқамаған дәрігер енді бірнеше тексеру өткізген
үшінші тексеруінде бірақ қана көргені байқаған екен мынандай кішкентай ғана зат асқазанында жатқан
содан кейін бірнеше ота жасаған
бірақ бәрібір баланы аман алып қала алмады
яғни оның ішінің барлығын күйдіріп жіберген ііі содан кейін барып анықталған нәрсе болып тұр да
ең ы маңыздысы баланы жеткізу ауруханаға жеткізу алып келу
шұғыл түрде алып келіп сол кезде ол ыыы әлі әсерін тигізбей тұрып алдын ала жасату керек ондай
сіз қазір і жоғарыда отырған мына кішкентай балақайымыздың қуыршағын қолыңызға алып қауіпті ме қауіпті емес пе айтып бере аласыз ба
дәрігер ретінде
иә менің білуімше бұның ішінде ііі ондай аса бір ііі не жоқ
бұл енді қуыршақтың жұтып қоятындай ештеңе жоқ жұтып қоятындай ештеңесі жоқ
бірақ енді мына ы сапасы төмен сапасы төмен негізі
ыыы енді ыыы бағасы да төмен болғаннан кейін сапасы да төмен болғаннан кейін бұл енді ойыншықты ыыы айтуға болмайды мысалы балаға ыыы зияны жоқ деп
бірақ неден тұратынын мысалы
қандай пластик оған да көңіл аудару керек әрқашан да
дәріханалардың да ішінде жақсы аптеканың ішінде де әдемі жақсы сапалы ойыншықтар сатылады өзіңіз немелерлеріңізге алып бересіз ғой сол жерден алып беремін
мхм одан кейін ііі ресейден шығатын жақсы
а қалтаңыздан қақпайды ма жоқ жоқ
қазақстаннан да жақсы ойыншықтар қазір шығып жатыр олар да жақсы
шығып жатыр бірақ бізде қазір менің білуімде үлесі өте төмен
біздегі сатылымдағы ойыншықтардың ыыы менің білуімде сексен пайызға жуығы қытайдан келеді екен
жоқ қытайдан келген ойыншықтардың да сапалы ол сапалылы бар
оның ішін таңдап былай сөйлесіп көрсеңіз осы ақшасы мынандай мынандай деп түсіндіріп айтып береді соны алсаңыздар болады
і гүлдәрия сіз ойыншықты алған кезде сізге сатушы не деді
сұраған да жоқпын мен олар айтқан да жоқ
бірақ та қолжетімді баға жоқ ойыншықтар алуда
мысалы ы арзан ойыншықтар сапасыз келеді сапалы ойыншықтар қымбат келеді
содан кейін иә қарапайым халық сол қытайдан шыққан нашар нені ала береді бізде ортамызда ойыншықтар дүкенінің сатушысы бар иә сәуле
ата аналар келген кезде ойыншықтар қалай таңдайды несіне мән береді соған тоқтала кетсеңіз
көбінесе балалар өздері таңдайды ойыншықтарды
сол мына жерде мынандай міне бірнеше ойыншық әкелдім
арзаны де бар ыыы қымбаты да бар
кішкене қымбаттауы болса сапасы жақсылау болады иә
яғни баға сапаның кепілі дейсіз бе иә негізі
арзан сапасыз
жоқ арзаны да арзаны да болады ыыы жақсылары
сапалы ыыы ойыншық пен сапасыз ойыншық екеуін біз қалай ажыратамыз бағасына қарамаймын
мәселен мен алдымда тұр дейік мына екі ойыншық мхм мысалы мен екі қызыма алғым келіп отыр
мен бір қарағанда маған екеуі бірдей сияқты
міне қазір мына ойыншықты байқасаңыз сразу анықтауға болады қайсысы сапасы қайсысы сапасыз сауле ханымға
мысалы мынау қуыршақтың пластигі несі барлығы қалыңдау мықты болады
ал сіз ұстап отырған қуыршақтың кішкене ақшылдау келген жіңішкелеу келген мхм
бірібір де де қазір бізде балалар келгенде қалай өз таңдауын алғызады
ата анасына әсіресе алдыртады ғой бәрібір де алдыртады
үйден шыққан кезде мен өзім немерелеріме айтамын қазір магазинге барған соң әдемі ойыншық алып беремін деймін
мен өзім таңдап берейін мен жақсы білемін ғой мен апамын ғой деймін
сосын аха апа жүріңіз дейді
менің кішкентай бір ііі жиенім бар содан кейін дүкенге шығып бара жатқан кезде анасы айтады мен қазір саған ыыы дүкенге кіреміз осы жерде тентек болма
барғаннан кейін дүкенге барғаннан кейін мүлдем басқа болып кетеді ол ондай бар
а өзіміздің өзіміз қолдан жасағанбыз кішкентайымызда ойыншықты
иә мысалы қандай таяқты алып таяқтан қол жасап оны байлап бетіне матаменен ііі былай матаменен бетін жасап одан кейін карандашпенен сызып сондай ойыншықтармен де өзіміз ойнағанбыз
аха бұл ііі өте сапалы деп ойлаймыз
өзім ауылдан шыққанмын ауылдан өскенмін ауылда өздеріңіз білесіздер ойыншық дүкені деген мүлдем жоқ иә ііі
демек ііі өзіміз ағаштан ойып ы жаңағындай бәрі айтаватады ғой шыбықты ат қылып та мінген кезіміз мысалы ағаштан ойып ыыы
ең жақсы көретін ойыншығыңызды еске түсіресіз бе қандай ойыншық қалай жасадыңыз оны
ойыншықты маған енді і қаладан туыстарым келген кезде ііі жаңағы сол кезде алып келетін әрине і жаңағы дүкендерден сатып алып
мхм ііі ең жақсы көретін ойыншығым ол кезде
машина болған шығар енді
бізде бала кезімізде жаңағы аллюминий сым болатын мхм
содан неше түрлі машина трактор жасап жаңағы алдыңғы ағаларымыз да солай жасап соны бүкіл ауылдың балалары қосылып алып жаңағы ыыы топырақтан гараж жасап
сол жерге балшық жасап сол жерге неше түрлі ойындарды бірін бірімізбен алыс жолға шығып мен трактормен шөп аударып келемін деп содан телешка да жасайтынбыз біз сымнан
ммм мына біздің балалық шағымыз осылай өтті жаңағы шыбықтың үстінде де ат ойнадық
ыыы сымнан автомат ыыы пистолет жасап оған ағаштан жасап бірін бірімізбен немістермен атысатынбыз
сен өліксің не өлмесең өлмес кащейсің бе деп жататынбыз
міне оның барлығы біздің балалық шақтан өтті
а ойыншық таңдауда қатты шектеу қоюға дұрыс емес деп ойлаймын мен
сол ыыы ойыншық арқылы өзінің қиял арманын жүзеге асырады
біз бала кезімізде солай қиялдайтынбыз
осы машинаға мініп мен алыс жолға шықсам
бір үш жасар кезімде бір күшті машина әкеліп берді шетелдік
машинамен ойнап жүргенімде менің бір көршім болды кішкене ақыл есі дұрыс болмады да сол бір күні алды да машинаны трактордың астына лақтырып мыжып сындырып жібергені болады
көре алмай қалған ол да бала
бір еңкілдеп жылағаным бар
сол сол бір қатты әсер етеді де қазір есіме түсіп отыр
енді қазір менің қыздарым бар
ыыы қыздарым барлығы сіздердікіндей қуыршақтармен ойнады
енді олар қазір бесінші алтыншы класс оқып жатыр қазір ы екі ұлым бар
оларда кішкентай машинамен ойнайды
есек арбамен шарабара деп сатып жүретін кісілер келеді өзі біздің ауылға
содан ойыншықты жаңағы онда да ол ақшамен сатып алмаймыз
ескі бутылкаларды тапсырып сөйтіп ойыншықтарды алатынбыз
көбіне бізде кәдімгі жүгері бар ғой жүгері жүгерінің шашақтап собық ашып тұрған кезі болады міне содан кукла жасап ойнайтын біздің ауылдың қыздары иә
соны тарап оған ат қойып ыыы карандашпен бетіне сызып міне табиғи өнім дейсіз ғой иә міне оның барлығы ешқандай зиянкесті болған жоқ
қазіргі дүкен сөрелеріндегі ойыншықтардың сапасы тұтынушыны қанағаттандыра ма
бағдарламаның келесі бөлімінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ойыншықтар тақырыбын талқылау үстіндеміз ііі
біздің тілшіміз осы тақырыпқа орай бір зерттеу жүргізген болатын экранға назар аударайық
робот трансформерлер түрлі доңғалақты автокөліктер ән салатын би билейтін қуыршақтар
бұл бүгінгі күнгі бүлдіршіндердің көз қуанышы
тек ойыншық таңдауда сапасына баса назар аударған дұрыс
тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің дерегінше екі мың он алтыншы жылы мың бес жүз отыз екі тауар тексеріліп бес жүз отыз бірі талапқа сай болмай шыққан
яғни отыз жеті пайызы кедендік одақтың техникалық тәртібіне сай емес деген қортынды жасалды
ойыншықтардың құрамында қауіпті формальдегид және фенол қышқылдары қалыптан үш есеге көп екені анықталды
мы не можем так біз ойыншықтың қауіптілігін иісіне түсіне немесе материалына қарап айта аламыз
оны зерттеу үшін алдымен ойыншықты белгілі температурада ерітіп пробиркаға құямыз
кейіннен құрамын зерттейміз
мұнымен тек бір адам ғана жұмыс істемейді
бір ойыншықтың құрамын зерттеу үшін бірнеше күн қажет болады
статистикалық мәлімет бойынша сатылымдағы ойыншықтардың тоқсан тоғыз пайызы шетелден тасымалданады
елімізге ойыншықтардың жетпіс үш пайызы қытай елінен он алты пайызы ресей мен белорусиядан келеді
ал қалған он бір пайызы басқа елдерден экспортталады
мысалы екі мың он алтыншы жылы ресей мен белорусиядан жүз тоғыз тонна қуыршақ келсе қытай елінен мың сексен алты тонна қуыршақ экспортталған
тмд елдерінен келген конструкторлар төрт жүз отыз жеті тоннаны құрап отыр
қытай елінен алты жүз он тоғыз тонна
кез келген бүлдіршіннің серігі де ермегі де әлбетте ойыншықтар баланың ой өрісін дамытады
қазір базарлық көп ақ тек сапасын таңдау сіздің еркіңізде
жұлдыз бәйділдә әсем жайлаухан жалғас айылбеков пендеміз ғой ток шоуы
ыыы бақытгүл ханым сіз айтып айтып өтсеңіз қазіргі уақытта сапасы сай келіп тұр ма ойыншықтардың қазір талаптарға
ііі жалпы осы қазақстан аумағына өткізелетін және сатылатын ойыншықтардың барлығы ыыы кеден одағының ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы техникалық регламентінің талаптарына сай болуы керек
бұл техникалық регламент ііі екі мың он бірінші жылғы жиырма үшінші қыркүйекте кеден одағының комиссиясымен бекітілген
яғни бұл техникалық регламентте ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар бекітілген
қазір сол талаптарға сай келе ме ойыншықтар
ііі біз ііі тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті ай сайын тұрақты түрде бұл ойыншықтарға і өнімді іріктеу және санитариялық эпидемиологиялық сараптама өткізіледі
бұл сараптама ыыы халықтың саламаттығы саласындағы ыыы нормативтік құқықты актілердің гигиеналық нормативтердің және техникалық регламенттердің талаптарын бұзушылықтарын алдын алу және сақтау үшін жасалады
екі мың он бесінші жылғы сараптама қортындысы бойынша ыыы жалпы еліміздегі ойыншықтардың қырық жеті пайызы сапасыз болып анықталды
қырық жеті пайыз қырық жеті пайызы ал екі мың он алтыншы жылдың ыыы қортындысы бойынша бұл көрсеткіш қырық пайызға жетті
яғни бұл жерде ең бастысы ойыншықтарда ы жаңағы сапасы жағынан ыыы сапасыз болып келеді яғни сәйкес емес болып келеді техникалық регламенттің талаптарына
бұл құрамында жаңағы формальдегид фенол жаңағы депутивация сияқты химиялық заттардың шамадан тыс артуы
немесе ыыы дыбысының иісінің жаңағы екі үш есе артып кетуі
бұл химиялық заттар ііі жаңағы өз кезегінде әртүрлі аурулар туғызады балада
жаңа айтып өтті ғой аллергия ііі ішек і асқазан ауруларын тудырады
ойыншықты таңдау барысында жаңа жоғарыда ата ана айтып кетті ыыы толығымен ерікті баланың өзіне беремін дейді
сондықтан жаңағы ата ана еркін беру керек балаға
бірақ таңдаған кезде ол жаңағы қорапшаны алып жаңа сатады ғой мхм алып ы оқып сыртындағы ыыы жаңағы мәліметті ол мәліметте оның құрамы шығарған уақыты өндірілген жері
ііі яғни ііі сақтау мерзімі сақтау шарттары болу керек бақытгүл ханым ііі бір ойыншықты мысалы зерттеуге алдыңыздар оны зерттеуге қанша уақыт кетеді
одан бір аптадан ііі көп уақыт кетуі мүмкін
өйткені біз яғни оның зияндылығын сіздер бір аптаның ішінде анықтайсыздар иә иә
ол екі күндік бір күндік жұмыс емес
оны жаңағы айтып өтті ғой зертханалық жұмыста жаңағы балқытады оны жақсылап зерттеп оның құрамын зерттеу үшін оны біраз уақыт кетеді иә
яғни қарапайым адам оны бірден анықтай алмайды бірден анықтай алмайсыз сіз тек қана оны ыыы оқыған кезде таңбалауын оқисыз жаңағы қорапшада жазылатын
және иісін сіз былайынан сезуге болады ол қытай ы ойыншықтарының иісі бірден сезіліп тұрады яғни бір сондай жағымсыз иіс шығады
ал ыыы жаңағындай тек қана таңбалауын оқып ыыы солай ғана білесіз ал сіз оның ішіндегі құрамын тек қана зертханалық бақылаудан кейін ғана анықтауға
бақытгүл ыыы мына сұраққа жауап беріңізші
қазір сырттан келетін ойыншықтарға сіздер қандай талаптар қоясыздар бар ма
ііі иә жаңа жоғарыда айтып кеткендей бұл техникалық регламент
ал сай еместерге қандай да бір ііі оларға ііі
ол жаңағы дүкен сөрелерінде сатып алынғаннан кейін ол ойыншық сол субъекті кәсіпкерлік субъектісіне нұсқаулар беріледі жаңағы бұзушылықтарды жою үшін
ііі бірнеше уақыттан келіп тексергеннен кейін егер бұл талаптар ііі ескерілмесе және жойылмаса і жаңағы ііі жаңағы айыппұл салынып ііі сапасыз ойыншықтар дүкен сөрелерінен алып тасталынады
бақытгүл ханым ааа қымбат бағадағы ойыншықтардың сапасыз болып анықталғаны болды ма
жоқ ііі біздің зертеу ііі жүргізген сараптамамыздың қортындысы бойынша егер і неғұрлым қымбат болса ойыншық соғұрлым сапасы да жақсы болады оның
осы орайда сұрағым келіп отыр ііі балабақшада қандай ойыншықтармен ойнайды
адамгершілік қасиетті қабылдау адамгершілік ііі тәрбиеге баланы тәрбиелеу мақсатында ойыншықтың белгілі бір ііі өзінің беретін ііі тәрбиелік і мәніне ата ана үлкен мән беру керек
яғни кіші жастағы екі жастан үш жасқа дейінгі балабақшада тәрбиеленетін балаға біз көбінесе көлемі жағынан үлкен аузына салуға болмайтын яғни жұмсақ ойыншықтарды алуға рұқсат етпейміз
себебі бала кез келген нәрсені бірінші аузына салып көреді
сондықтан біз ол балаларға көлемі жағынан үлкен дезинфекциялауға ы рұқсат етілетін сүртуге ыңғайлы күнделікті балабақшада күннің ііі соңында ойыншықтар жуылып арнайы сөрелерге қойылады
демек бала емін еркін ол ойыншықты алып ойнап қайтадан орнына қоюына ыңғайлы болу үшін біз ойыншықты өзіміздің і бекітілген талабымызға сай аламыз
ұлтуған ханым айтыңызшы жалпы сіздер ыыы балабақшаға ойыншықтарды алған кезде баланы тәрбиелеу мақсатында сатып аласыздар ма әлде ол жай ғана баланың уақыт өткізу үшін арналған құрал ретінде қарайсыздар ма
біз ойыншықтарды сатып алар алдында барлық баланың бойына тәрбиелік қасиеттерді меңгеру мақсатында сатып аламыз
жалпы ойыншықтарды ойыншықтарды бес топқа бөліп қарастыруға болады
бірінші сәбилер тобына яғни ол бір мен үш жас аралығына
үш пен алты жас аралығына алты мен он жас аралығына он мен он төрт жас аралығына байланысты ойыншықтарды сатып алынады
осы осы жас аралығындағы барлық ойыншықтардың қораптың сыртында осылар жазылу керек
ата ана осыған байланысты мынау осы осы жасқа арналған ойыншық деп ата ана сатып алады
біз ойыншықтарды ойнату арқылы мысалы сәбилер тобында моторика қазіргі жиі қолданып жүрген тіркес
ол арқылы балалардың қол бұлшық еттері дамиды
қол мен көзінің тепе теңдігі қалыптастырылады
ал ортаңғы топта үш пен төрт жас аралығындағы балаларға қол жаттығулары яғни оларды шимақтап сызуды үйренеді оны бояуды үйренеді
ал олар бес пен алты жас аралығында олар нақты бояуды ақырын қиюды үйрене бастайды
жалпы ойыншықтарды ата аналар көп сапасына көңіл бөлу қажет
мысалы мына жерде ата мен әженің қолында немересі отыр ол ол үй жағдайында а балаларға жұмсақ ойыншық алып берген тиімді
себебі ол агрессияны басады
мысалы мына баланың қолында машина болғанда ол ары бері жүгіріп ойнаушы еді
ол ақырын отыр соны құшақтап жатты біресе отырды біресе тұрды ол атасына да ыңғайлы немересіне де ыңғайлы ол жұмсақ ойыншық ол мыжғалаватыр
мен бағанадан бері қарап отырмын ол өте ыңғайлы
оны үй жағдайында ата аналар жұмсақ ойыншық алып берсе жақсы
бізде ата ана ата аналарға кеңес өте көп беріліп жатыр
психологиялық жағынан зияны тимеуі үшін қазіргі заманда мына
ы нарық ыыы осындай дамыған заманда мына жаман сапасыз ойыншықтардың иә төмендігінен сапасына химиялық эпидемиялық
балалар осындай ауруларға осындай ііі жаман жаман ііі мына өзінің денсаулықтарына ііі әсер етіватқан ойыншықтар бар
оны ыыы растау керек
ііі жаңа сіз сұрақ қойывотсыз ғой психологиялық қандай жаңағы талаптар бар деп
қазірге таңда негізі бұндай талаптар жоқ
психологиялық жаңағы ііі баланың психологиялық сана сезіміне кері әсер етеді деген
бірақ қазіргі таңда біздің осы тұтынушылардың құқықтары комитеті және білім және ғылым министрлігінің бірлесуінің бірлесуімен жаңағы жоғарыда айтып өткен техникалық осы психологиялық қауіпсіздігі жағынан өзгерістер енгізілді
бұл бойынша екі мың он алтыншы жылғы отызыншы қарашада жалпылама жаңағы көпшілік талқылау аяқталды
бұл жаңағы ресей федерациясымен республика беларусь республикасымен қырғыз және иә кедендік одақ мүше мемлекеттердің барлығымен ы қызу талқылау аяқталды
қазірге уақытта жаңағы ыыы жұмыс тобының отырысы болады
сол жұмыс тобының нәтижесі бойынша бұл өзгерістер техникалық регламентке енгізіледі деген ойдамын
сіз айтып отырсыз психологиялық ешқандай несі жоқ деп отырсыз ғой
дегенмен де менің білуімше қуыршақтар бар иә иә
өте бет әлпеттері өте нашар боялған сондай бір қыздар
сол дүкен сөрелерінде жетіп жатыр иә қазір көп қой
түрлері сондай бір құбыжық секілді ойыншықтар енді жетіп жатыр ғой енді жетіп жатыр
ойыншық деген баланың ыыы уақыт өткізу құралы болмауы керек ол тәрбиелік мәнісі зор болу керек
сол үшін мәселен жаңағы құбыжық ойыншықтарды бала түгілі үлкен адам алған кезде қолына қорқады
сол ойыншықтардың әсерінен мәселен даже кішкене балаларға шылдырмақ ойыншықтар бар ғой иә солардың өзі ыыы жаңағы баланы жұбату үшін ата аналар көп қолданады жаңағы ойыншықтарды тыныштандыру сол тыныштандыру үшін
сол ойыншықтар балада жаңағы есту органдарының бұзылуына алып келіп салады
ал жаңағы қорқынышты ойыншықтар кейін кейін баланың жаңағы психологиясын қатал болып кетеді ғой енді ол иә
мынау негізі бар ғой сіздердің айтып отырғандарыңыз өте орында да бірақ біз жаңағы видеороликтен көріп отырмыз ғой тоқсан тоғыз пайызы шетелден келеді иә
біздің ұлттық нақышта шығатын ыыы ойыншықтың жоқтың қасы бізде қазақстанда ол кенже қалып қойған да
ыыы әуежайда вокзалға барсаңыздар да сөреден көресіздер
бірақ оны алып беретін кейбір ата ананың күші бар ол он бес мың теңгеден жоғары
ал мұғалім кісілер өздері отыз қырық мың жалақымен отырған кісілер ол он бес мың теңгенің ұлттық нақыштағы ойыншықтарын алып бере алмайды
сондықтан қандай жағдай болмасын жаңағы монстр бағасын төмендету керек дейсің ғой енді иә соларды менің ұсынысым осы бүкіл халықтың алдында бағасы төмен түсірсе
екі мың теңгеден бастап иә алты мың жеті мың теңгеге дейін шығарып берсе ол халыққа ыыы тиімді болса міндетті түрде алып береміз біз ибрайым мырза он бес мыңға аламыз оны баламыз алады да он бес минутта шашып тастауы мүмкін
иә сондықтан оны ол алған қымбат алған ата ана оны сөреге жай ыыы музей ретінде қойып қоюы мүмкін де
ол баланың ойнау жаңа сізге айтты ғой айтып кетті ғой ыыы сапасы неғұрлым жоғары болса ол соғұрлым қымбат болады егерде оның бағасы төмендейтін болса яғни оның сапасы да төмендейді деген сөз ғой
қоса кеткім келеді статистика бойынша дүние жүзінде балалар тауарларының айналымы бес жүз миллиард ақш доллары тұрады екен
ал соның ішінде ііі жаңағы қарап тұрсаңыздар ойыншық өндіретін біздің қазақстанға өз ойыншық өнімдерін алып келетін ресей ыыы қытай польша және араб әмірліктері екен
ал осы елдердің ішінің өзінде де ол өздерінің жасаған ыыы нақты сол өздерінің брендтері емес бізге қытайда жасаған ы өнімдері келеді екен
яғни екінші лицензиясын алып көшірмелері келеді екен
енді қарап отырсаңыздар қытайда сегіз мың компания бар екен ойыншық өндіретін
сол компания отыз мың түрлі ойыншық түрін өндіріп шығарады екен
осы ойыншықтардың көпшілігі тоқсан пайызы қытайдан өндіріліп біздің елге келеді
біздің елде шығарылатын ойыншық шығаратын шымкентте шығарылады осы астанада шығарылады
а енді жаңағы шымкенттік өнімдерді айтатын болсақ онда балалар ойыншығының өнімі ұл үш жастан жоғары қарай ойнайтын төрт жүзден мың теңге аралығында болады екен
төрт жүз теңге төрт жүзден мың теңге аралығында балалардың машина ойнайтын ойыншықтары шымкенттен өндірілетін ойыншықтары
оның сапасы ыыы басқа шетелдік өнімдерге қарағанда жоғары жақсы пластик өнімдері де
сонда арзан бағамен сапалы өнім де шығаруға сапалы өнім шығаруға болады
барлығымыз сапа сапа деп жатырмыз ғой
ыыы тұтынушылардың назарына айтқым келеді ііі кез келген тұтынушы кез келген өнімді алар алдында ол құқылы сол і сатушыдан сәйкестік сертификатын сұрауға
ол сәйкестік сертификат ыыы сіздің жаңағы алып отырған өніміңіздің сапасын растайтын бірден бір құжат
сөзіңіз аузыңызда қазір ыыы
бізде ойыншық дүкенінде істейтін і сәуле ханым сізден сұрасақ
сіздерден сертфикат талап етеді ме
талап етеді кейбіреулер ата аналар көп талап етеді ме көбі талап етеді ме көбі талап етпейді жоқ ыыы бір ы он пайызы шығар он пайызы талап етеді он пайыз
тоқсан пайызына жоқ қажет емес
қажет ойыншықтарға қатысты жаңағы ойланбайды ғой олар
иә ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы кеден одағыныың техникалық регламенті бірден бір жаңағы талаптар орнататын құжат болып табылады
сәйкестік сертификаты тиісінше мысалы ыыы сәйкестік сертификатын ы беретін ы қазақстанда аккредиттелген он жеті орган тіркелген
ы ол аккредиттелген он жеті орган сол орган осы ы ойыншық саласына қатысты сәйкестігін растауға құқылы органдар
яғни ы арнайы ыыы сынақ өткізетін жабдықтармен қамтамасыз етілген
бізде ііі дүкендер өте көп ойыншықтар өте көп
олардың барлығын тексеріп ііі тексеруге күш жете ме біздің
жоқ сіз тексеруге тұтынушы сіз мысалы өзіңізге керекті ойыншық аласыз ғой мхм сіз сол ойыншығыңызға сәйкестік сертификатын сұрауға құқылысыз
ұлту мақсатқызы айтыңызшы сіздер мына балабақша ойыншықтарды алатын кезде сондай бір сертификаттар талап етесіз бе
бізге ойыншықтар келген кезде сертификатпен келеді талап етіледі бізден талап етіледі
өздеріңіздер бірінші қарайсыздар қадағалайсыздар өздеріміз бірінші қараймыз сапасына қараймыз балаларға болады ма болмайды ма барлығын қарап одан кейін біз қабылдаймыз
яғни біздегі қазір балабақшалардағы ойыншықтар ыыы қауіпсіз деп айта аламыз қауіпсіз ойыншықтар қолданады балабақшада
өйткені бүкіл ойыншықтарға сертификат алынады
бізге тексеріс келгенде сэс жағынан бізден ойыншықтарға иә болма ойыншықтардың өздерін апарып береміз ііі сұрасақ мынандай мынадай ойыншық әкел
содан кейін медблокта медкабинетте міндетті түрде сертификаттары жатады бұл сәйкес келеді дегенге енді бізде қазір құзырлы органдар осындай мекемелерді бақылайды балабақшаларды оларды бақылау керек құжат жағынан
а қарапайым ата аналардың барлығын бақылай алмайды ғой
біздің ата аналар өздері сонда талап ету керек біздің ата аналар қазір сіздер сертификат талап етесіздер ме
гүлдәрия гүлдәрия талап етпейсіз қарамайсыз
енді талап ететін боламын қарамайсыздар
гүлзия ханым сіз ше бағанадан бері қарамайсыз ғой қарамаймын
неге қазір ашылып отырған мәселе ыыы ата ананың сауатсыздығы
ойыншық ыыы таңдағанда балаға қандай ойыншық қажеттілігін білместіктен
ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы техникалық ыыы регламентке ыыы бірқатар өзгерістер толықтырулар
ііі айтып кеткенімде осы психологиялық педагогикалық сараптама өткізу туралы бізден ұсыныстар кетті
қазір ойыншықтарды психологтар зерттейді иә зерттеуі қажет
міне қазір айтып отырсақ ммм і химиялық тағы да эпидемиологиялық ііі қауіпсіздігі туралы айтып жатсақ дүкендерде пайда болыватқан ойыншықтардың ыыы
ііі балаларға иә психологиялық жағынан зиян ететін ойыншықтар да пайда болып сонымен балаға ойыншық алар алдында неге назар аудару керек оны алдағы бөлімде білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы дәл қазір біз ойыншықтардың сапасы туралы тақырыпты жалғастырудамыз
осы орайда мен сұрағым келеді жалпы ата аналар сіздер ііі бала үшін баланың ойыншығын алып беру үшін қанша ақша ыыы құртуға дайынсыздар
жалпы қанша құртасыздар бір жылда бір айда менің айтатыным мәселе ы қанша ақшаны құртатында емес
мәселе қандай зат әперетініңізде
ііі неге десеңіз сіз енді ііі балаға арнайы барып ыыы дүкенге барғаннан кейін
сіз енді бір і зат екі зат аласыз одан артық алмайсыз ғой неңізді ол дайындалып барасыз сіз
құртуға мысалы он мың теңге болсын бес мың теңге болсын сіз құртасыз оны бәрібір арнайы барғаннан кейін
ал енді ыыы менің айтатыным ы ата аналарды әрқашан да мына балаға ойыншық апарып ыыы алып берудің алдында шектетуге болмайды
неге десеңіз балаға барлық ненің құқықтың барлығын беріп қоюға болмайды
неге десеңіз ыыы біз өзімізге мысалы таңдағанда зат таңдағанда тағам таңдағанда әрқашан да оның сапасына қараймыз
ііі кім шығарды қай жерден қай мекеме шығарды мысалы
соның барлығын біз әрқашан да нақты таңдаймыз да
вот қандай киім кигіміз келеді қандай аяқ киім кигіміз қандай ойыншықтарды да ойыншықтарды да солай таңдау керек
неге десеңіз жасына байланысты тағы да
ол маңызды неге жаңа баға туралы сұрап отырмын енді өзім ана болғаннан кейін мен де міндетті түрде дүкендерге барамын
астанадағы жалпы қазақстандағы ең қымбат дүкендер бар иә ойыншықтардың дүкендер бар
ол жерде жоқ дегенде бір кішкентай ғана темірден жасалған мынандай бір ыыы көліктің өзінің бағасы жоқ дегенде ол жиырма мыңнан асса одан мен көрдім жүз мың жүз елу мыңдық ойыншықтар бар
иә ол яғни өзі де айтады жаңағыдай кете бересің бірақ ол тіптен былай енді бір басқа сыймайтын нәрсе сияқты енді бір ойыншықтың жүз елу мың жүз мың тұруы
өндірушінің қойған бағасы ғой
өндірушінің қойған бағасы алуымыз керек пе өндірушілерде сондай
бірақ ата аналар ы өздері ыыы алып беріп жатқандары да бар
бұндай бағаның болуы дұрыс па
енді осыдан екі жыл бұрын бір машина алып бердік баламызға
өздері айдап жүре беретін ыыы тоқпен кәдімгідей неге зарядкасын алып алады
соны атасы қолыма әжесі екеуі қырық мың берді барып машинаны сатып алып бер
интернеттен қарадық шықпады сонымен базарға барып іздеп көрдік
енді ол жаңағы ыыы үлкен магазиндерде ол қымбат болады әрине иә
сол жерден бір үстіне он мың қосып елу мыңға алып бердік
қазір соны айдап жүр жақсы жүргізеді ыыы сапасы жоғары
енді былтыр осы жазда барып екі мың он алтыншы жылы жазда барып сол машиналарды қарасам жүз мыннан жоғары болып кетіпті
ибрайым екі есе қымбаттап отбасындағы отбасыңызда мына бюджетіңізден балаңыз үшін ай сайын қанша ақша бөлесіздер осы ойыншықтар алуға мен көбіне ойыншықты мен алмаймын
жаңағы атасы мен әжесі өздері айлық алғанда жаңағы ауырлау бір қымбаттау дүние болатын болса ақшасын өздері береді мен барып әкеліп беремін
болмаса өздері алып барып әкеліп береді
ибрайым тек тасымалдаушы ғанамын ғой
бүкіл зейнетақыңызды беретін шығарсыз иә
ол енді бұйырғанынша сол балаларға кетеді
ол енді немере біреу екеу емес бізде жеті баламыз бар оның жетеуінің енді ойлаңыздар жиырма шақты мысалы үшін немере бар
бәріне алып беретін шығарсыз оны енді мүмкіндігінше бәріне алып беруге тырысамыз
шамамен қанша құртасыз серікқажы ата
шамамен пенсияның жартысы кетеді қырық елу мың кетеді мөлшер бойынша
ыыы жалпы балаға осындай қанша ойыншық әперу керек бір шегі болу керек қой қалай ойлайсыздар
мен алып берген ойыншықтарым туған күнінде
туған күніне жаңа жылға деп ііі ойыншықтарды сыйлайтын
иә болмаса осы арада тағы да бір ойыншыққа қатты назар аударып бала өз көңілін бөліп
соны көріп мен сол қандай екен ол ойыншық не үшін оған соншама қажет болып тұр дегенде і баламен келісіп барып көріп содан кейін сол і ойыншықты алып беретін едім
бала ойыншық арқылы дамиды жетіледі өседі
және де оның танымдық ойлау қабілеті есте сақтау қабілеті осы ойыншықтар арқылы дамиды
сіздер сол ойыншықтардан балаларыңыз қандай тәрбие алып жатыр
ал мысалы бізде осы біз мысалы бізбен жасты аралықта ойнаған кездегі балалар мысалы ертөстікті алғанда одан мейірімділікті батырлықты үйренеді
ал қазіргі ойыншықтардың барлығы мульфильмнің кейіпкерлері
сіздердің балаларыңыз қандай тәрбие алып жатыр деп ойлайсыздар осы ойыншықтардан мхм
осы орайда менің сұрағым келіп отыр енді дәрігерлеріміз де бар ғой ортамызда үш жасқа дейінгі балаларға ыыы қандай ойыншықтар алып беруіміз керек
үш жасқа дейінгі бірінші ыыы кішкене детальі жоқ ойыншықтарды алып беру керек
яғни ол ы детальдер төрт миллиметрден сантиметрден а жоғары болуы керек
сосын ыыы жаңағы баланың ііі не ой өрісін жетістіру үшін пирамидалық ойыншықтар яғни бір бірінің үстіне қою мозайкалы ойыншықтарды алып беру керек
ал мектеп жасындағы мектеп жасындағы ы дүкенге барған кезінде мысалы мен мұндалап тұратын ойыншықтар болады жаңағы жарқырап тұратын
олардың барлығының құрамы ыыы құрамында жаңағы формальдегид ііі мырыштардың ііі деңгейі өте жоғары болады
ол баланың ағзасына і кері әсер етеді
мәселен ііі үш жастан төрт бес жас арасындағы сызуды жазуды сурет салуға бейім келеді
сол үшін фломастермен сол жаңағы ы сурет салуға ыңғайлау керек мхм түсінікті
немесе қазіргі балалар бір ойыншықтан тез жалығатын сияқты
жалығады иә он бес минут ойнайды иә тастап тастайды
осындай жағдайда қараңыз ата ананың алдында таңдау тұрады баланың осындайын көрген кезде
мен қымбатты алып қазір ол он бес минуттан кейін лақтыра салатынын қалаймын ма әлде әйтеуір тастайды ғой арзанын ала салайын дегені дұрыс па сонда айтып өтсеңіз
бұл жерде әр ата ана әртүрлі өз ііі қалтасына қарай бірінші балаларына ойыншық таңдайды
әрине көп кісілердің айтып отырған пікіріне қосыламын ол ақыл ойды дамыту керек
ыыы ол оның жаңағы танымдық көзқарасы өмірге
бағасы жөніне келетін болсақ ол енді қазіргі нарықтық заманда әр ата ананың өзінің қалтасына қарай ыыы жаңағы шығындалады деп есептеймін
әрине жақсы қымбат бағалы ойыншықтар сапасы жоғары
жаңағы біздің отандық өнімдер і шығарады деп жатырмыз ғой
осы статистика бойынша астана қаласы бойынша шығарған өнімдердің ең төменгі бағасы алты мың теңгеден сексен бір теңгенің а сексен бір мың теңгенің аралығында екен
иә сондықтан ол көп ііі нелер қалтасы көтере бермеуі мүмкін
ыыы сонымен ата ана ойыншықтарға қандай талаптар қою керек
ата ана дүкенге барғанда ойыншықты алар алдында бес жастағы баланың алатын қолына ұстап жүретін ойыншығының өзі жеті жүз грамм
оны ата ана сыртына қарап оқу керек
бұл жерде ата ананың сауатсыздығын кішкене дамыту керек
ойыншықты ы баланың е сенімді серігіне айналған ы ойыншықтардың тек қана жүйке жүйесіне әсер етіп қоймай
оның тәрбиелік маңызына мәніне кішкене көңіл аудару керек деп ойлаймын
баланың көңілін аулап ойыншық алуға әуеспіз бірақ пайдасынан зияны көп заттарға жолаудан аулақ болсақ
олжас барлығы бірдей маман емес қой
бәлкім біздің бағдарлама арқылы біраз ақпарат алған болар
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы
аман сау болыңыздар